Conndi fariŋ ina seerti. Won e connelle waɗtee ko lacciri, won hen goɗɗe waɗtee ko e kato, goɗɗi noon <hesitation> ndefir- peewnirte ko maakoroni.